Nyalaande altine mi yaha mi hofna sakiraaɓe, Salasa mi yaha ngesa, alarba mi yaha ngesa, alhamisa ngesa. Jumɓaare bo mi yaha juulirde mi juula. Nde durooɓe mi siwto, alal bo mi loona kareeji am.